Për të pritur thonjtë në mënyrë të sigurt, filloni duke larë duar për të hequr pluhurin dhe bakteret. Përdorni një palë gërshërë ose gërshërë specifike për thonjtë. Prisni thonjtë duke ndjekur formën e tyre natyrore, duke shmangur të shkuarit shumë afër kreut të thoit për të parandaluar lëndimet.